Ntaka sa'a ka sa'a vee tu ka sa'a vee ja mani ndá desperdicio ntaka taka ntaka ku'ú suan ka konté xini nu yujá te ka sa'a taka ko chi ka sa'a taka nu kusu jin nta nta'a yunu kuechi nani ja ó desperdicio te kastutú te kantasa'a taka nu ka kixi.